Teni tokona ng'aropiyae, nyegielete ng'aropiyae nyegielete alakara. Iminio yong ng'aropiyae elalak kibokinor teni kichak ang’akejen kori toperio topetak toliwor ematires toper alokidiami. Ani emam alakara emam ng'aropiyae ng'una nyikang’a rakinete yong. Ani emam alakara ng’aropiyae ng'una emam amaan, arai paas kong’ina. Kotere eyei iche itwaan ni emakar ng'aropiyae teni esiling, teni esiling kona adurur nakolong abeyo ng’oni esumun. Emakar, lakini anang’a kinosi ng'itung'a konaa, tolakaros ng'itung'a, tomotunos ng’ide nikeng toboliata kang’es, tokenita, toloto teni towoko teni ng’akipi, toloto teni alowae toboliata, alakara tu aitwaan kotere echumi, kaa ng'itung'a, alakara aitwaan ka ng'itung'a, eboyor ekimuje, akiaana, anaikina aah akiyen itwaan ilosi yong kwai, imuji yonga, ipeer yong niajokon, echami loajokon, echami loajokon, ibere ng'ini teni iting'it yong ng'aropiyae, nyiking’arakinete yong ng'aropiyae, nyiking'arakinete yong. Eyei itwaan iting’it ng'aropiyae. Ng’aropiyae ng’una epany kolong ng’asi emam teni ekien loajokon. Emam echami, emam ang’oit ng’asaa ng’irwa akuj daang. Eyei yong eyei tomii namotogae, king’olik kidingding ng’arae tomii namotogaa toloto awi nakon idukit yong konaa, emam itwaan elomuni tomaa, emam itwaan elakarikinae, nyikang’akinete yong. Akwaar na edekakinor, eeh ng'aropiyae ng'esi king’arakinete yong. Itee yong ng'aropiyae ang’akonyen totaan ntii itee ng'aropiyae ang'akonyen, totaan ntii itee ng'aropiyae ang’akonyen. Lakinia elakara etau lokon, teni nyidekakin kotere ilakaar yong ejok etan kon eyei niajokon, eyei aminatoi niajokon. Eeh ng'esi ebeyo ejok ibere bee alakara kaa ng'itung'a kimee ng’akiro ang’aropiyae nyiking’arakinete. Ejou echami, ejok achamaa kang’itung’a, ejok alakarikinaa kaa itwaan daang msimaa king'arakinete yong kulikoo ng'aropiyae. Tokona aloboyeri eyei tokona aloboyar kalo teni iting’it yong ng'aropiyae, eyaa ng'aropiyae naking’arakinetee, eyaa ng'aropiyae na kitong’opiyarete tong’opoo kiborboror. Kamaa tokona eyei kolong itwaan ipei, na itwaan een arai kolong apae teni kang. Kirukit kolong kapei aah kiremun teni niabolianare aah apul esaa teni lo eboyere amam teni ibere epanyo elosio sua kimaraa kigir apul kimaar.

Apok saa atawa ka itwaan een apie ngworok towo ka itwaan een apire ngakimako tolimunes ngakimak alaluo tolemunes atolemutu pon togelakinae taan tabanyarae akou tosubasukinae nakinae tani aberu toriwor sik ekarikon ani akwar nakura por ngitung’a tarama akura anikokini bocha akuj topolor akuj abwa itwaan een abu kidung’wa kipita toliwor jik okarikon mca lokosi lo akwap nakosi lo eteo sua tanyarae sua ngesi eche kuro kongina loaminae sua toliwon itakan jik epie toyanie sua kongina abu itwaan kilokonyirini toliwor itwaan iche nigela toliwor ninang’i iyong nawi nakeng’ eya aang’aa ekidor lokeng todukok ekidor awi nakolong ainakinelse ngosi ngitung’a abu todudukuk tomin aukuta loapoloan toliwor itwaan eeen niyane kangitung’a abu tolima nagaar suiii lo ofisi abu kama nakware suiii toma akai togoloi kongina tolok tarau mam tani emalas ka ngitung’a mam tani ekeyan kangitung’aemam tani ngichen lokolong aremunitae sua akare, ngakepi nakolong abei ekoi kirem ngikaasia atoria mutu ngakepi emam ngakipi aaai kingerak ngitung’a akimuj emam akimuj emam ekeyan toraner itwaan tarau itwaan etianget. Torior nianang’uni tani apuul nakolong nitoruni toroner itwaa totingi itwaa ngaropiaye abu itwaaa eyeen toliwor ibore daang ake awi tonok ake awi kimuja ngitung’a lakini ngesi nisi yani ngitang’a luche lokong ngikimak nakolong abanyarete ngesi akou. Ngisorok lokolong abodaboda lokong ayakasi ka ngesi lokolong aboliate apuul nisiyani lokolong alemute a kampein epanyete esiasa nisiani. Wooe tajamaku robo ngitunga tamasi eeoo ngitang’a eeoye kidong ka angokon ropiaye apot ngikaru lukan lukan luakura apotu tadaun. Anyidaun kongina ngesi ang’opiea itwaa gini. Nyenyeuno nabo mam itwaan abu tobong’ok ngesi ningarakin ngesi ngaropiaye nakolong abu toriam be kak tama ekoe paka tani tokona etamanario su be kolong bo aye itwaa nibe ati kona ekoe erai kolong ekarikon chek be aliwour tokona mfano jik niajokon aloboyor alokos sua ngiche jik. Arai aanya eekas kitam nikolong eebanip iyong kitam ngitung’a lokon kitam ngitung’a luche kimuja ka ngitung’a luche nikangarakinete yong ngarupiaye nikisiyane te iyong ng’aropiaye nikisiyane te iyong ng’aropiaye nikitiboliate iyong ngaropiaye nikisimaje te ngaropiaye nguna nikinakinete iyong alakara. Mam nyegilete alakara, tebar ngitung’a nyibar ngaropiaye tabaraa aaa.